Iyatu du <hesitation> carana untuk iyareng i pabbura bate kerreq e iyana ritu engka ro mai iyaseng daung laruna daung larunami idiq ripake iyareqga ekka to naseng romai riyolo tau e makkedai taweq iseppungmi nannrapeq paimeng iyarodo <hesitation> anu e bokkaq e